Ntɨɨ ntɨɨ limpiesa vi dɨvɨ natɨꞌvɨ nɨ vi dɨvɨ kade ntɨ trapiarvi nɨvɨ natɨꞌvɨ ntɨꞌɨnɨꞌɨ kaxi nɨꞌɨ jardin vi dāꞌvi nɨɨ ntúte kuꞌi xta vi ntɨvɨ kanakaete ntɨ vi kantada ntɨ́ɨ ntɨ vi dá kaí nɨ eñaakede tuni ntɨɨ komida ntaña ña kadeɨ tuni ɨ nɨvɨ kade tuni nɨ ntú ci kade tuni ntɨ́ ntɨɨ́ xaꞌa vi ntuꞌni ntɨ ita kái mia vi nakete nuu ntɨɨ trasti vi nakúntoo váꞌa vi ñáꞌa diāꞌvi ce ti vií te chi kūtíixi mi jā ndúku ntavá dí da cɨí ta kaa cáka vi natɨꞌvɨ ithi vi dɨvá dɨvɨ ntu ntoo ichi chi kachakú ne ñaꞌa kakūtíixi é méꞌi nto ña ntɨ́ꞌɨ cá ka ne mi kuāꞌn ti ti káꞌnáatɨ̄ꞌvɨ ñāꞌa vi a ñé é nu nɨ kanatɨꞌvɨ tú ne úvi tɨ caku táꞌvi ō vi úvi gerga vi kainaketé du dɨvɨ kanakaete tu dɨvɨ vāñu vi kanatɨꞌvɨ dú vi ñantɨꞌɨ kadé tu kade tutrapiar vin.